Betsaka ny sakafo azo alàna rano: ohatra amin'izany zao ny voankazo toy ny voaloboka, ny paoma, ary ny sakafo nalàna rano a de lafo kokoa ny vidiny ary tsara kokoa ny tsirony rehefa amidy izy amin'ilay izy efa maina iny.